Ihó-ihó vetan, ja kuinindó <hesitation> jakandó va'a vandó kando ni ku kuxhí, kudindó <hesitation> evando tí cuenta kindó, tando manteca kó <hesitation> an <hesitation> ó <hesitation> ó va xhiyi <hesitation> uku iin kué ñajan komaxhi vid, chepe venri já manteca kó mena kon preferina aceité, aku chí ihó ña eku propiedad, natural ochen xhiá chen chendó, ko maxhi vid chen preferichi hé koño, kochí.